Qent komunikojn’ me njoni tjetrin n’mnyra t’ndryshme. Shumica e qenve n’bazë t’pozitës t’trupit, qëndrimit, bishtit, osht mnyra qysh komunikojnë. Ata mujn nijn me hun <hesitation> feromonet e njoni tjetrit. N’bazë t’gjandrave t’ndryshme qent lehin kur komunikojn’ me njoni tjetrin, ata rënkojnë <hesitation> edhe i afrohen njoni tjetrit.